Sèè e ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii naȧŋ, sèè ke ɗɔɔ miɛ̀ŋ ke haì, ke ɗɔɔɛ̀ ȧŋ naim wa kumiè lɛ sèè wɔŋ doaȧ naȧŋ kilià e gɔɛɛ lii e haì, sèè e gɔɛɛ lii e haì, miŋ fè ka ka nyàànè è faaŋ zimgbe, e nɛ̀ɛŋ nɔŋ mìŋ nyɛnɛŋ lɛ̀, mìŋ dene nɔŋ e nɛ̀ŋje ka nyààŋ aŋ jɔ̀ȧim nyàŋ wo jawè miɔ̀ŋ wo nɔŋ nyùnàŋ e nɛ̀ŋje tɛ̀ɛ̀ e jɛi eiŋ niŋ jè, anyùùŋ nyaŋ yè nyaŋ yà wi kɔɔ lɛ̀, e nyiŋ kìɛ̀ŋ nɛ̀ŋje bi bȧ, kɛɛ wèè ka nyàànè mȧȧŋ e yèwa ka nyàànè mȧȧŋ ɗeweɛ̀ sua anyuùŋ gbànaŋ nyàŋ nyɛ̀nɛìŋ lɛ, kpele miȧŋ fè yɛi nyɛ̀nɛ̀ŋ, because ke ɗɔɔ yii kè yaȧ ke ɗɔ̀ɔ̀ zɔlɔ̀ weèim, e kìlà kè yaȧ ke ɗɔɔ wèè ka jȧȧ Dayà jii, ke bȧ nyiŋ nɔ̀ɔŋ ka nyiŋ gììyȧ kò sààŋ zòòlò Dayȧi, ka gè Dayà e sɛ̀ wèè nyiiŋ miɔ̀ŋ, e ka e nyȧȧnè maŋ nɛ̀ŋje wi mȧŋ e jɛi eiŋ miŋ jè, kɛ̀ nyùùŋ gbiŋ maŋ kȧ je mɔ̀ɛ̀ sùȧ, yɛi miȧŋ mìŋ jaa ɗɔ̀ɔ̀ kòmaŋ miɛ̀ŋ jii.